சில மில்லியன் காலத்திற்குள் கடல் மட்டம் படிப்படியாக உயர்ந்தாலும், நாம் அனைவரும் இறுதியில் மூழ்கிவிடுவோம், நாம் அழிவை நோக்கி நம்மைத் தள்ளாவிடில், வேறு வழிகளில் மூழ்கிவிடுவோம், ஏனென்றால் தண்ணீரில் வாழ்வதற்குப் பதிலாக விலங்குகள் வாழத் தழுவிக்கொள்ளும். அதற்கு பதிலாக ஒரு சிறிய அளவு நிலம்.